Nikixmati no idioma inglés, español, nahuatl, nekan nohki idiomas de zapotecos, iwan neka idioma nohki por iwa ke oksiki. Ne nicreeroba kachi kuali matitlapowaka nehuatl porque kana se ich ohpa tlapowa nahuatl neka kachi kuali ihkon porque si tehwa tikilkawa kuando tikpias mopilwah nochi mopolos idioma, iwa ne nipensarowa kachi kuali ma tilapowaka nahuatl, para mompolo n idioma. Neh nokniwa okachi chiquititos ke tlapowa nahuatl pero amo kualtzi, osea sí, pero amo miak palabras imapa kihtoskeh, kachi imapan tlapowaskeh español ken nahuatl.